Paling okeinde ku spako yes binatang asu kuncia gagaca tana le wonra seca kumiki mo stou nena kasiang kini'i kitoloman suntikan biasa tan'sa tasa nieki mange periksan nae cam mukini kia'i musti mo ca suntiken rabies yo so suntiken noni tu te momeka nge wisa mamana-mana mokam bale mantotoko wi neanei teampou ko una winiante mo satu bulan adou mengento mento ni tu ma di satu bulan komanito nudu mengento ngento ni etu lantaran suntik kia imus pakikerang etoro suntik rabies se'i wotu dei atau renu jadi musti lumele perenta ni dokter sang kuana satu bulan kwa istirahat musti satu bulan ko satu bulan ko ma mana maale kasiang de tolong makela-kelan ai toro koman wuri-wuri pende nunam ti'i kumelang akikini wotu rewek melek os pen enta toro mou sakou meneke akado lako witu satu bulan ti pengang ngenang samineka kado witu tare mang kita toworo ilele ni tu itoro mi aiko mosti pa lele lean Satu nei turu ai toro ai toro maka netedu takan maka no tedu bene turma peilero mapailea wo siko surugi jadi mosti mali lele-lele parentah nei tudu sako sinuntik rabnies sieng musti kwa itoro makana itedu aitoro makan cakalang ta ka bakar kanen satu kane'nu nine bangka mu tarek gukumu ya i na awal soko mine ure kasiang mengentou-ngentou ne tudu ko akat ma satu bula ta sode malei le lei nei tudu jadi mine mine ure-urekang ko mengento ngento yo balingo penyaki wiya dunia ya i mengento mento, mengento mento ma'bis ukumenit woundamen pacartu mele os sip